أول حاجة ديرها طفي <hesitation> طفي فريجدار طفيه يمات طفايه نهار ولا جوج، من بعد يذوب الثلج تبدا تنظف فيه، تجبد الثلج هذاك اللي ذايب تجبد الما تجبد الماكلة اللي كانت فيها، اطيش كولش طيشو هيا ومن بعدها تبدا تنشف وتنضف بالما والصابون وتغسله حاجة حاجة، من بعد ترجعهم وتركبهم وهاذي هيا.